इहे टेणवक टेणवसे हमरा इ धर्ती सबह देखइ बणहु । इ धर्तियामा हमार बाली बिर्ही बणइ । यापन मनसे बणइ । यापन बेती डमाद बणइ । यापन लजिकेक मन्से बणइ हमार । हमार घरवमा सबह जनवार सबह बणहु पालाले पोसले घरैया बणइ सबह । एसने कके हमरा काठएए हलकी इप्चुजुवा कती हलाई उ चिजुवा काठएए हलइ कके हमरा तेणवैसे हमरा देखसाहु सुनसाहु । हसे ए इचिजुवा हलाई कहाँके कहाँसाहु । एसने कके हमरा तेण त बणै इ टेणवाके हमरा कसके साफा करके तौ बेहना मुह धौसाहु दिन मुह धौसाहु, साझा मुह धौसाहु । उतुरे मचर हैने हमरा इ टेणवके दौलसे दुख बिमारी टेणवके झिन लाग कहाँके हमरा एकरके डौलसे उजर देखके तहिया हमरा यापन जेसहु जचावे । जचा वचाके याके हमरा कहाँवा हमार दुख बिमारी हतइ जौ हमरा टेणवमा हमरा बिरो घलसाहु । हमरा बिरो घालके हमरा डौलसे ओकर इलाज करोसहु ओसने कके कहाँउ हसइ जौ टेणवा बिदगे जाइ । बिदगे वाला टेणवके हमरा जोगाके बचाके हमरा ओकर इलाज सबह कर्साहु । टेणवा हमार याङ पाउकु जबणा चिजु हलिय ।